Chacha, qué vergüença! Pos no m'ei queau la cartera en casa? M'apartas la merca i ara en un ratinu güelvu i la pagu? I yasta, porque ya me tien passau más duna vés. De no sel que sea genti mu rala o mu hedionda pos tapocu no es pobrema el dil i golvel. Güenu, a mí entovía me passa porque llevu tovía las tajetas i la cartera. Porque ai genti que ya lo lleva nel mobi i el mobi, polo que sea, no se mos quea en casa.